Bueno̱, xkú tsí na̱ju̱mu̱ꞌ rí, e̱ste̱e̱, nune̱gajma̱a̱ rí none̱ tsí, e̱ste̱e̱, dxíñúu̱ máꞌ rá. Porque nda̱yo̱o̱ rí a̱ga none̱, ste̱e̱, nduyáá mbáa tsí naꞌkho̱. Nu- nuwaꞌdaaxo̱ꞌ mbá a̱ga tsí naꞌkho̱ xú-xúgíí-xú, bueno tsí tsíyoo íkhuii̱, más bien, tsíyoo íkhii̱, e̱ste̱e̱, rí, e̱ste̱e̱, por ejemplo xóo ixí, ndxáma, ndxáma maxa, tsíyoo íkhui̱i̱ ne̱, mí e̱ste̱e̱, rí no̱ne̱xo̱ꞌ kháanꞌxo̱ꞌ ráꞌ, nduꞌyáaxo̱ꞌ mbáa a̱ga tsí naꞌkho̱ xúgíí, jañii naꞌkho̱ xúgíí, xúgíí khaa rí nu̱xtuáꞌánxo̱ꞌ naꞌkho̱ rá, e̱ste̱e̱, jngó nu̱gíwa̱a̱nxo̱ꞌ ga̱jma̱á tsí tsíyoo ékho mbá jayu, tsí tsa̱jwa̱a̱ꞌ, que tsíꞌkui̱i̱ xúgíí rí naꞌkhuáa naꞌkhi̱i̱ rá. Mí a̱ꞌkhue̱n rí, ndaꞌyoo̱ rí naꞌkho̱ tsí mba̱a̱, jngó naꞌkhi̱i̱ mangaa̱, mí a̱khue̱n rí ndu̱ya̱áxo̱ꞌ ikháanꞌxo̱ꞌ rí nandoo rí nune̱gajma̱a̱ rí, por ejemplo rí mu̱phi̱i̱, oo cuanto xóo a̱ga rá, e̱ste̱e̱, naꞌkhui̱i̱ rí, e̱ste̱e̱, naꞌkho̱ tsí i̱mba̱a̱ꞌ, xóo naꞌ-naꞌsgámene̱e̱ꞌ ma̱kui̱ꞌtsii̱ mújúu̱n mangaa. O mi̱khui̱i̱ xúgíí jañii rí na- nawaxtuáꞌán rí mi̱khui̱i̱.